Namento ndakuñe rancho nakacho, idio kikuniña ndi'ó nakuxhio atu namen tecnologia ayinarió, ndenu rancho ndenu kutunio chón jan namen tiná ndavi kongue endiami ndavi tele ndeki nravi radio ndeko nravi celular ndagade di'ó un nandamate tiempo chi nadia ihó tuvinario nadia celular ndela na'a tegu kondekuen no tio nda ndo ndojan yuku nravi jadi'ó, nayan jun aika ika ndeen namen televición, hó celular ngue ku kunrachi nguió.